San-san a rig yii halí wuh-quno kafin a rig baned kuh bah wunno nuhubba sid ke yei nəng jəg bəg re dah bəg ma bai bəg, wuh bəg-bəg-bəg wui bəg zim wah zim-ī keh a rig, a zəg rig zan-i yo fah, nma zəg zim-i bəg ma mən bai nma man sul ke mein kuma man rig nəl vuh a səbbə ku ye wa baha mhuna wuh baha nsid wuh ne, nsid wuh ne nsid wuh ne ku yi kah di huo bəg wuh kai mari wuh awurwa, ku yi huo wuh kai, amah baá ku mən təg məng, sai ku ma pei band zəg wuh ye yarig nma ya rig ku pei ya sid təg wuh bəg ashe mzím bah she məng mzim nmah rig nəd nsane ma rig nəd mai bah ku zim̄ bəg bah ku lim məng nyi nəm bah nkah zim bəg bah ku kah ziməng nyinəm wuh wuni ama rig nəd wuh nyə bu yəg di beh ziun məng bəg banni məng, wuh wuno akah ma woi di ku rig nəd wanno məng koh nəm shin nəm a mah a woi wuh wuno a rig nəd wuh de wurru ku bai, bad wuh anaī kub bau bad wuh, a sannəng ku bai bad wuh ashe wuh wuno aband-bans iri mpər she kuh zim wuh sankane bəg kurumam amah a woí bah wuno bahub ba sid keh yei tun anəng manna ya di deh zeun məng mkhad di ke banni məng kuh fəb wuh keh yau mpər, kuh bai dab wuh, kuh bai swəg wuh mbai sən jenna zaa wuh mtəg bəg bah san məng mzim in wuh wuno she məng iri wuh wuno aku rig sabu. I-eh mein kung təg-egbiyei nzim nah iri wuh wuno she kuh rig sa bu keh biyan ku bəg-bəg bah jana ma rig kain rig mzim iri bajauw ba rig yeid mpər məng san kah di san a wuh wuno yi mpər a ku rig səd ki baya a kuh ba bəg hwoi bəg wah ri a gab ka zəg bəg məng amah bajauwu bahubba sid keh yo bəg ma woi sabba wuh she rig yiwuh kii bəg zim a bəg rig feid bai ri nma yəg bəg yei sid yi wuh bu kəm-kəm nsid dang wuh bu kəm-kəm re bugkini wuh ri ayi ma yaka ye zim, wuh wuno mzim iri wuh wuno aku ma zim wuh kuh zim bəg bugkini zeun ba amah dəng kuh rig sa, amah dəng kuh rig sa, amah wuh wunno ama dəng kuh bəg ziu ku zim sai məng ku nəd sabba yakei, nəd sabba yake mnəd sini bai yi wuh bəg sid sni wūh keh beh a bəg dəng wuin a wuh a sid kai, a sid kai, mzím iri wuh wuno she məng, wuh wunno kah, mzim iri wuh wuno aku ma band mai rig nma zəg mai ya rig kuh rig zim mai jenna-zaá rig zim mai mare bajawwu rig zim mai amah mpər ah ma band mai nmayək jenna-zaá zim wuh məng bəg shaá zim wuh məng a zəg dri wuh ye duh rig yei, a dan ziu-zəg məng nsazək bəg ziu məng a nah boó tən rig shein khei mzīm iri baje məng, iri wuh wunno a rig daba mpər mzim iri wuh wunno she məng. Beh ma keid rig wuh wuewah ma shad-shaar ama shad-shaar a zim a wuh wurwa rig shad-shaar məng woī a bah ajirenai ri bəg wuh peīn ajirenai məng a zim akuh rig shad-shara məng, kuh ma shad a zəg kuh bara iri ashe san re məng wuh wurwa amah mzim iri wuh wunno anəng ma bəg wah wuh nəng dəg damuwa ke sankare rig ri a sanəng a jamb kuh, a ma jamb kuh a zəg kuh swək nshad-shaar, baá a kuh dəng gau baá kuh swək nshad-shaar, baá a kuh dəng gau baá kuh sa san məng, wuh wurwa a dəng bəg wu gau beha sa san məng are beh wah nəng veng-dri ngbah nay wah kai, a mah wuh wunno zeun sid ke yei baá dod-məng ku zím a ku rig dəng wun baa dod-ri bəg wuh dod di məng bəg wuh wurwa dod-ri amah a zím de a rig dəng wuín bəg wah dod-ri, je a bəg dəng wuín a wu kini kawu ri ba wurwa re bam kawu mzím iri wuh-wunno she məng a mah a woi iri wuh-wunno a bu ma faru ku ma bai ku bai bad-wuh, mbai jamb wuh asanəng nzəg wuh swəg ndəng wuh dəg-dəng nyewu <hesitation> nvak wuh, a wu wuh-wurwa a bai de bəg wu ma dod-re məng a zəg wuh-wunno swəg mbai dəng ku ba sanməng bah ku saá mzim na in banni she a mah banni shaar bam bəg ziu bn yeī məng, bəg ziu bam iri banni ah wuh-wunno shad-shaar məng wuh-wunnah shad shaar məng ku sn ajirenai re, ku sa ayrennai bum nshad-shaar məng beh ma keid marene pan penu mye ziu. Beh ka ma bai rig beh ka ma kpad rig nəng ka-kah bei, beh ka ma keid rig nəng kn ye zau mzim iri banni she məng, wuh wunno a reg sa busau mzim wuh-wunno a rig sa busau, wuh wunno a rig wəg-dri bəg wuh wunno a san-san mpər mzim iri wuh-wunno a hali nam baga-baga məng irī ba wunno bashe bəg feid məng de yanzu ha-ma a non jenna ba nrig woi de jenna nsanne yanzu hali bəg feid məng a woi mpər zeun ku bəg wah-nəm keh kai mye nad sabba nəm du. b ku nad re kəm-kəm-kəm-kəm-kəm nmah bai ku fam wah re kai, beh ka ma keid kuh ka ya ziu nma bai rig wah dəng zəg bəg ziu məng mkah zim irí wuh wunno a dam wah busau wuin je a ban mpər ha bai aye a ban zəg kuh bai aku sid sa wu busau re kai beh pain ma sid yei a hwah ku voh busau kuma dəng wuin mau-sa ku baha beh ma keid rig jen-jenna ma sid yei, kuma rig sa aha, a rig sa aha jen-jenna mana hwoi məng she ku ma sa aha, a sa aha, busau ke rig kán nan fad am wuh wunno beh keid a fam wuh wunnoh ku bai sa aha mbai sa aha kuma dukka nəng rig ya busau a wabba ku məng beh ma keid rig a ma wog-wogha a ziu shí ku kah sa bujiu mye wuh a jií asaməng sanməng aka ma mzim iri wuh-wunno wuh-wurwa ma yak busau nma bai nəm fad məng a ma bai rig. Bah amah rig sa rig wabba ku sid yei, asa kuh yei jen-jenna ma ziu tamu-buban ma bai rig daun ashe nma huo aswan tannu-bubain huo bai rí ama bai a wabba ba ri msa ba yei mzim nah iri wuh-wunno she, iri wuh-wunno kaha a kuma woi baasa san məng ku rig dəng wuh a rig memb voh yei trí mzim na wuh-wunno she mka zim irí wuh-wunno bah nmai bah kuma sa ma sana-məng a dəng kuh, ku memb voh yei tri ku rig ba, ashe san-sana awoi bahubba sid she nzim di bəg ziu məng, bəg zim ri shaar bəg-ziu məng, adəng pyena bəg dəng saar, wuh wunno mzím kan re wuh-wunno a rig dab mpər məng wuh wunno ama rig dab ka de mai, sai dai yi bəg-ku kad wando naiziu nfam ka de wuh wuno dab mai məng, don kurmam mam hoo yi baī zəng, bai bəg kini kawu ri she bəg ziu məng ba wunno bahubba sid yei nəng mən nad dri dod-dod, beh keid kuh huna baha yi wuh, ku senne-kusane amah kuh huna baha yi wuh, ku sane-kusane amah nəng ma yak nma ya sa banni rig ku bai fad bai ri nkəng ye kəng bəg ziu kəm mzium iri wuh-wunno she məngi mzím de wuh-wunno a rig ba bu boo mpain kurmam ri ashe in wuh-wuno anzəm bahubba kah yi sid ke yei inda ndəng kuh nyi bəg tag ke meín, bəg təg a wu a san-san məng sai amah yn rig boo yau wah ri bahubba sid ke yei bəg təg wuh ke mein sai ama ya rig boo yau wahri bəg peí yi zəg hali bəg a san məng təg wuh ei mvak de kurumam ri a ku gabba mai bəg iri wah wunno she. Bshubba kah yi sid keh yei bgaar hai bəg fəm məng bah wunno rig dab wu bəg momjen wuio bəg band zəg wuh bai-bai ama shaad, wah wunno amah maan zeun ku maan dab wuh nsidre a sa zəg bəg ziu məng, n sa zəg bəg ziu wuh-wunno kah mzim iri wuh-wunno n kuh ma woī wuh bəg wuh wunno ku dəng wuio a she ane ashe ane jinkad bashe mzím iri jinkad she məng, wuh wunno ku riga a myi rig nəno a wah a sa zəg hali she məng aku fam wu ri boo, inda asid bahubba sid yeo mrig kad jin ajangha san-san, ku woi wub kuma woi wuh bəg a wei, kah ku bəg wuh-wurwa fah nkad ku məng a ma ku ma bai woī dī wuh bəg wuh-wunno ku daga jiri kəd a she ane re, ku kai wuh re, ku kai wuh re, mzím iri wuh-wunno she məng a yi denəng a wah, wah bəg iri bashe nəm re bugkini nəm bah yei məng a mah bahubba sid keh yei bəg saməng ko nəm shi nəm, bəg sa məng bahubba sid ke yei bəg huna beyew məng nsn bəg ziu məng bəg yi bəg wah bəg baií malng. Nsidne məng mziro iri wuh-wunno she məng, koh iri ash ku feid məng iri ashe azəg kuh ya ne a zəg ri banni she kai ri amfani banni ke rí a ma sa banni she mzīm iri banni she məng aman banni a rig sa, a zəg rig bai wuh-wurwah zəg rig bai a zəg rig bai wuh-wunno zəg rig bai nəng rig wab-dri mrig sa bubashe san-san a woi bahubba sid kehyei bəg wah bəg waba di-dri məng, ashe kah arig sa ri kai re banni she banni she bəg ziu rig pod, bəg ziu pod re məng bəg ziu pod ri re banni she məng, banni ma yanzu jiri kurmam məng ma mpər zeun rig ja banni ra ashe a buba bah wurwa fəg dori ke banni ashe tag-í bah wurwa keh ma bəg re damuwa aman ashe ba mzím ke dri wuh-wunno nma rig sa banni.